أكيد طبعاً لو بيدي إني <hesitation> أسافر الى الفضاء <hesitation> اكيد راح اسافر اليوم قبل بكرة <hesitation> بسبب الفضول <hesitation> الفضول بيخلي الانسان إن هو ممكن يسوي أي شيء وممكن الشيء اللي يسويه اصلاً يكون سبب إن هو يسوي له مشاكل في الحياة عنده لكن الفضول عند الإنسان بيكون شيء قوي يعني فلو يمديني أسافر للفضاء أكيد بسافر